Ny toetra tsy manam-paharoa ananan'ny boloky fantako izao de izy aloha vorona, de ny lokony de efa mampiavaka anazy, ny lokony a maitso, manga, mena, zay no lokom- <hesitation> bolony ary izy koa afaka miteny, afaka mamerina izay tenenin'ny olona.